ألف مبروك يا حبيبتي، واجعلها دارك دار هنا والله يبارك لكم ويجمع بينكم على خير، تستاهلو كل خير وإن شاء الله أيامكم مليانة سعادة، إن شاء الله تتهنى ببعض يا حبيبتي.